Nteyú ja kayéna nu iniveé kutu su ja ku inka nteyu luli ku ntuchi, ntuchi tuún, ka sichootuña jinaña ntuchi tuún te kiwi kiwi este vincha nuu, kiwi ya'a, kiwi nu nteyu luli suni ka taantuña minu nu nteyu luli un te asú yeé chi ku mani ma ja va'a kutu nteyu luli un te yuan ni ka kutu in nteyu luli ja ka yetuna jina'ana ñuúna yaá te va xaán ɨó nteyu luli un chi chinteé xaán na jina'ana chi ka ɨó inina jina'ana ja kasatiunna nu nu nu a ku kajituna ñu'u ka jituna ja'a itú te ɨó ka ɨó xaán inina jina'ana chi chinteé xaán nteyu luli un na jinaána te nu naá keé inka nteyu sa'ayo cuenta te tu tuni ka ɨó inina jina'ana te ñua kua ja ka yeétuna nteyu yuan ku nteyu luli un keta'an jin taka inka ja nteyu te kayeéna jina'ana yuan kua ja ku nteyu ntaú ka sa'o sa'ato kuenta ntasu nteyu ntaú chi nteyu vaá luli ku ja suan ni ka ka'antuna jinnaána yaa jin nteyu luli un.